زموږ لاسته راوړنې

تاسو ورشئ

زما په نظر باندې د پاچا او ولسمشر کليمې متفاوتې کليمې دي. پاچا د رایو په مت رامنځته کیږي نه، او ولسمشر د رایو په <hesitation> رایو په، یعنې د رايګيرۍ په توګه رامنځته کېږي يا ټاکل کېږي. پاچا خو امان الله خان او <hesitation> ظاهر شاه ښه پاچاهان وو، ما خوښېږي. واقعا د امان الله خان خو افغانستان ته ازادي اخیستې وه، او د ظاهر شاه په څلویښت کلنه واکمنۍ کې امنیت ښه و. او ولسمشر، لومړنی ولسمشر د افغانستان چې و، داود خان و، ځکه ښه ولسمشر و، جدي او قاطع. خپلې ستونزې به یې هم لرلې، ولې جدي او قاطع ولسمشر و. او <hesitation> د افغانستان د پرمختګ لپاره یې واقعا ډېر کارونه کړي دي.

ماته که واک راکړل شي چې د هیواد راتلونکی بدلولای شي ممممم هغه به دغه وي چې هیواد کې به عادلانه دیکتاتور نظام راولم لومړي وختو کې تر څو د خلکو شعوري کچه لوړه شي سیاسي شعور يې لوړ شي او او هیوادنۍ مينه او تعصبونه له مينځه ولاړ شي له هغه نه وروسته به دوی ته یو جمهوري نظام هغه نظام چې دوی په خپله خوښه وټاکي او دوی بیا واقعین ممممم د هیواد دوستی او د وطن سره مينه په. اساس باندې تصمیم ونیولای شي

او د تعليم ترلاسه کول او د پوهې حاصلول خپله د انسان د جوړېدو لامل کېږي. ګوره، که پوهه ونه لرو، که په عصري علومو کې وي او که په ديني علومو کې، انسان خپله د تباهۍ طرف ته ځي. نو که چېرته تعليم ولرو او پوهه ولرو، هم پوهه ترلاسه کېږي او هم د هغې پوهې پر بنسټ د انسان د ژوند اسانتياوې رامنځته کېدای شي.

اتڼ <hesitation> د افغانانو یو ملي رسم ده چې ګډا ده، او دا <hesitation> خپل مختلف ډولونه بیا لري. خو ملي اتڼ چې ده، هغه په ټولو ځایونو کې یو قسم کېږي. مثلاً هلته ډول وهل کېږي، او اصلي د اتڼ لپاره ډول مهم ده. او هغه کې بیا اړخونه دي، چکچکې پکې وهل کېږي، او زموږ یو ملي رسم ده، او ټول افغانان یې په ویاړ سره کوي. یوازینی به افغانانو کې ګډا چې ده، افغانان یې بده نه بولي. <hesitation> یعنې زموږ سنتي ټولنه ده چې بده یې نه بولي، هماغه اتڼ ده.

په پښتنو کې د مېلمه پالنې دود دومره پخواني او ژور دی، چې هر لاروی که په هر وخت کې د چا کور ته ورشي په ورين تندي ورته ښه راغلاست ويل کیږي

زه چې سبا را ویښ شم، اول به نړۍ ګورم. <hesitation> چې څه روان دي شاو خوا کې، د هغه سره به ځان عیاروم، تر څو د اغه نړۍ سره، امغې نړۍ سره قدم واخلم، ژوند جوګه شم.

زما په نظر که څوک غواړي چې د یو ځای انځور په خوله باندې جوړ کړي، اول د هغه ځای موقعیت، موقعیت بیان کړي، بیا د هغه ځای سړکونه، بیا د هغه ځای چوکونه، بیا د هغه ځای مهم او مشهور هوټلونه، او په هغه ځای کې مشهوره مکتبونه، پوهنتونونه او د هغه ځای بازارونه <hesitation> او ورپسې مسجدونه باید بیان کړي. <hesitation> ورپسې بل داسې کوم راځي، او پارکونه، <hesitation> بلندمنزلونه یا تعمیرونه، او د هغه ځای یو څه ناڅه <hesitation> مثل، مطلب د هغه ځای تعریف باید وکړي چې څه رقم دی، سرسبزه دی، با نظافته دی، څه رقم داسې.

ولسواکي او هيواد دوستي چې موجوده وي هيواد پرمختګ کوي

څلور آسماني کتابونه ،تورات، زبور، انجيل، قرآن

که چېرې يو ميليون ډالر په لاټرۍ کې راته راووزي، اول به زه خپل ځان ته ښه کور پرې واخلمه. بیا به یو ښه موټر پرې واخلم، بیا به یو تجارت، یو کوچنی تجارت ځان ته پرې برابر کړم. بیا چې کوم هغه زما د <hesitation> ژوند دپاره <hesitation> کوم وسایل پکارېږي، هغه به پرې واخلم، او ځینې برخه به یې داسې د هغه غریبانو یا د هغه چا سره کومک وکړم چې ډېر ناوسه وي، او یا به د الله د رضا لپاره یو خیرات وکړم.

د افغانستان ملي شتمني بايد پر ځای ولګول شي

کله چې د امریکا ولسمشر يو فرمان لاسليکوي نو د کانګرس ټاکنې ته اړتيا ده

<hesitation> خپل د ژوند کار څخه په اوسني شرایطو کې پنځوس، که ووایو د سلو فیصدو څخه حساب کړې، د سلو فیصدو کې دېرش فیصده راضي یمه، نور نه یمه راضي. ځکه کوم امکانات، کوم لاسته راوړنې او اهداف، او کوم د ژوند اصول، کوم د ژوند طریقه چې ده، موږ ته په هېڅ وجه برابره نه ده. نو د ژوند د څخه ناراضي به نه کوو چې خدای راڅخه ناراضه نه شي، خو هغه <hesitation> کارو ته کېنو، نو ژوند څخه به دېرش فیصده راضي واوسو.

دقيقآ زه په پښتو ژبه خبرې کولاې شم پښتو ژبه زما مورنۍ ژبه ده.

بريا، هڅه، پرمختګ،

. که کار کوې، نو کار به کېږي، خو که کار نه کوې، نو کار به نه کېږي، که څه هم کار شته.

که ماته په لاټرۍ کې یو میلیون دالر وخیجي، نو زه به دا مقدار پیسې د خپلې ټولنې د پرمختګ او د ضرورتونو د رفع کولو لپاره وکاروم. د مثال په ډول، که چېرې زموږ په ټولنه کې کتابتون، ښوونځي، پوهنتون، يتیمتون، <hesitation> او یا نور داسې عام المنفعه مواردو مواردو کې ضرورت وي، نو زه به هلته دا پیسې مصرف کړم.

کله چې يو نېستمن کس غواړي شتمن شي، نو د شتمن کېدو لپاره اول هو بايد د ځان لپاره يو کاروبار جوړ کړي. د يو کار د شروع کيدلو نه وروسته دده چي کوم عوايددي خپل د عوايدو ته په کتو بايدخپل مصارف تنظيم کړي، يعنې د ده مصارف بايد تر عوايدو زيات نه وي.

د ځوانانو، نجونو او ځوانو هلکانو د ژوند تجربه کمه وي، او د دوی عقل خام وي. او په عین وخت کې د دوی د احساسات او جذبات ممممم په اوج کې وي. نو کله چې احساسات په اوج کې وي، او عقل خام وي، او نو د دوی د دماغ د تعقل برخه نشي کولای چې معقولې پرېکړې وکړي، ځکه د احساساتو فشار موجود وي. نو بالاخره د احساساتو او جذباتو فشار لاندې یوه احساساتي پرېکړه ممممم کېږي له دماغ څخه، چې له دې احساساتو پېښو څخه يوه هم ځانوژنه ده.

ښوونځي او پوهنتونونه په افغانستان کې ډير دي